Heende ko kullel mbaawngel wuurde duuɓi keewɗi. Ine jogii nguru tekku ngu no feewi dow. Yahrata ko seeɗa seeɗa. Ene waawi hoɗde e nder ndiyam. Ene waawi hoɗde kadi e leydi. So tawi hulii tan, naattinan ɓanndu mun e nder horde yoornde nde. Ina waawi kadi hay joɗeede.